Okei au nugagu ai eginini au nugagu eurani marevana o magurina nega tari tu miusik. Au keiguai rogo futuaguai au vanagi vanagi a maritogoi au tarigu gesi tauma rua tamamana iukalele elautogoi bena gamaritogoi ga mari forara foraratogoi vada gai loruma kori koriri iagasiri ai ga maririto be gai gemai mo maguri moga tu dia boru iagomato iagomato mu au bifo miusik magurinai au bana fana vanagito au iaumegu ta mekeo tauna kekei gave goitagoto bena iana mai miusik kamasi gevein au gegu ai e introdiusiato bena monana e introdiusik to murinai au a nabakau to masin ai moga murinai Moga murinai au a mari stat to fest taim bena au lorugu gena ura moga tu au bana mari iagomato mu mai mari tarimari barari gesi gama vegoitagoto gia gesi ga raka vegogoto ga vekakoto gia na au gwada geviniguto kokore geviniguto bena au nugagu gena vekwaragai vada wawana ema vegabito vada mo liba mo ama gabiato mo tugamagi iobuka moga gegu ai ema lefoto tru au gegu mo maguri tantanuna okei moga murinai tu ini toma magurina vada maguri gurugari kamasi vaerona kamasi tantanuna kamasi maguri mo magurina mogeri vada nega tari au tamagu gesi atantarini vada maguri gurugari akirarini kamasi botanu namoni o kamasi oi bono maguri namo Vada iauka lekenai ma tanobara le vevaga kava lekenai mogeri gurugari aveini o nega tari gatagu gesi gatantarini gema vevaga kava gurugari aveini vada tauani vaga namona tanu maguriri vaga namona lekeriai gai ga sivaraini okei nega vovoka tu mai gere lekeriai storiri gaveini sivarai akirarini tu noga mo gaina gagererini o geri mogeri sivarairi gaveini gai gaina akirarini tu goina maki asi bavaga mogoniani vevaitogo be mogeri au vanagi vanagi loruguai eginini maguriri tu mari bona maguri maguri guruga iobukari tugamagi iobukari bona mari vanagi vanagi au lorugu ai Atugamagini au bana mari bema goi bo mairini neganai goi boeakuni goi gemu meto noga mo marunana fagamuna bewa gerevagini mari gena namo tu moga mari iaku evagorani mari verere evagorani goi gemu maguri moga bono kirari lologotoa bono libaia monana vau goi botanu namoni